Unin tio wino ni eye wě, unin tio realeghe vio o li arayiyor gba ra wiho ti osan gba ra wiho gbere eye <hesitation> uloo èè sè olitse oritsenebuwe wio walèlè, woma lélé oritse, oritse we woima lélé arayiyo̱n do wino̱ gbere gere malélé esu ma lélé <hesitation> umale <hesitation> osam <noise> ira ti uloo éé lele oritsenebuwe no̱kan ti wo lele o ka <hesitation> wo ka dáá ni ge̱re̱, di oritse ni, dǎ aso ro ni gingin yes, woo wě owun ino i o̱ gba léle urun en ayiyon mě wa wino gbene, o̱san do wino gbere urun ki urun ti o sé sě ti wo ma fe ni e̱ye wẽ dede fenefene oritse nebuwe owun re ka mu gbe̱ ireyé <hesitation> urun ki urun ti wo ma fe̱ wo ma kpé oruko̱ oritse̱ olugbe oritse̱ wé diomu gbere <hesitation> wo makpé oruko̱ oritse ene wé dio mube urun ki urun tri wo ma fe dede gbe re so far ma mu esen re̱n si <hesitation> o̱gha, maá mûû si e̱yin mamu esen okan si eyin gba gih gih <noise> emi ni uwe moka mo̱ gba lélé oritse̱ bo̱jo̱ gbareé ma mu esen okan si eyin mu mu ese̱n ira ti woo wě séè oritse̱ di o ri e̱ ge̱re̱ Di o rie gere di o lele uwo uboki ubo ti wo re dede fenefene <noise> di o son uwo, o wa gin yes, eyi otom ren, eyi oton mi ren, esu ma mo wa gba fe gbe ewo sine <noise> kuti li lele oritse ne bu we we in, urun ki urun ti o se osan, ti o leghe aragba <hesitation> <noise> se gerere oritse di o se gbere so, o ka se urun tio winoron <hesitation> urun rani kerenfo use ki use ti wo nogba se wo ka mu ewo nii, o ma mu ewo ni we wo ka, be oritse teren di we mu ewo nii <noise> wo ma kpe oritse di we mu ewo ni oritse di o mu etieyin gerere <noise> <hesitation> oritse di tieyin gerere gba see gba se urunki urun <hesitation> o wi no gba se dede fenefene oritse o wa tieyin gba see but de wo ma gingin <hesitation> eyiwe ti ene wino se we bojoghawe <hesitation> use ti oritse ka se owun re ka yaa so <hesitation> o ma se were oritse wa bino sin e, di o bino sin e so urun ki urun temi ri bo joghawe ti o wa leghe ara gbe yon uwo, wo kama oritse teren ti o mo oritse nen arayi yon <noise> wa wino gbere <noise> o san wa wiho gbere, urunki urun ti wo ma fe ni eye dede fenefene owun o wa wiho gbere. Oritse owun re santi a lele <noise> so di ene ka lele oritse <hesitation> di oritse gba mi ni gho ene, gba mini gho oton ene, gba gho ene biri utan ene dede fenefene, oritse nebuwe nokan ren so <noise> <hesitation> oritse we owun ene fee oritse we owun ene <hesitation> oritse we owun ene fe so di ene lele oritse <hesitation> itsekiri owun we ko erin we, wo malele oritse wee te, a wa da yiri won oritse, o wa lele oritse wee te, itsekiri owun e koo owun we ko erin <noise> we, oritse ene owun ene wa lele gbegbesigbe <hesitation> <noise> di ene ma gere <noise> di ene ma ma biri emi duduny wo ka <noise> maa biri emo fifen we, urun ki urun ti uwo se dede fenefene oritse di won mu ewo gbere, di o gho uwo di o gho uwo ti oson, ti orun, ubo ki ubo ti wo ma re dede di o se gingin <hesitation> oton mi owin eka re we ren o <hesitation> dio ne amakase ro di o ka gho, di o lele, lele gba fe o, lele, gho owun o oton ren o gho wun o, urun bukun ee wa si to ubo ti uwo gha, di wo ma mu oritse we gba dani <noise> gere <noise> eren owun re se urun ti o winoron <noise> so eyi mori ni ino ro. <noise> a gin kerenfo, mo fe mu eko okan si <hesitation> eko ti mo fe mu si we <hesitation> <noise> oritse ne bu we owun <hesitation> oleko o, oritse nebuwe owun rese oleko di oritse di o gho oton ro dede fenefene, di oritse di o mu ara yi yon owun ene fee, era yiyon ti ene fe we oritse di o mu gbe ene <hesitation> <noise> arayi yon ti ene fe we oritse di o mu gbe ene so <noise> eyi owun re se bi be ti ene no gba bee ara yi yon ti ene fe we oritse di o mu gbe ene, di o mu gbene, o ti oson ti orun uboki ubo ti ene ma re dede fenefene, di uwo ne emakase re gba lele ene, di uwo ne emakase re di o lele ene, di uwo gho ene, di uwo gho ebi ene, di uwo gho utan ene ubo ki ubo ti ene ma re dede fenefene amakase re o wa lele ene gbegbe resigbe o itse.